fagnabeazagna na fampianaragna tena imporant izy amin'ny famolavolagna fiarahamonigna satria igny zegny afahagna mametraka sy mifehy ny magname base ny ologna araiky de afahagna mandridra kô ny fitsipiky mifehy ny fiarahamonigna igny fa izy ka ôlo tsy mahay raha sarotry fihezigny tsy mahazo fiarahamonigny mirindra feky